<hesitation> صراحة انا اشوف انه مرة مهم المشاركة في التصويت في الانتخابات <hesitation> لانه يكون الرأي مبني <hesitation> على رأي جميع الافراد، ما يكون مثلا اذا فئة كبيرة ما شاركت وتكون الفئة التانية شاركت حيكون هناك ظلم في النتيجة يعني ما اعطينا فرصة كمان للمرشح الاخر <hesitation> لانه كمان لازم الواحد يكون له رأي ويختار هو مين اللي يناسبه زي كذا.